Un yi yuah a to un dɛ he ba nicoza tawɛ a ɛsi yi a basi wo mana bin.hae bebian yi mibin to a bie mu wera aa ba ma nicoza ma bɛɛra to a bun ma we ato an un ɲan bɛ we basi ba nuwo na,a wa woro awa bɛ awa sɛ mawɛ awa ɛsi o tun ere.